Wadi dimbo wale di, wadi meba ke, wadi wak maia wad dina fak kita ebina, wadi tona ami, wadi bo bonondajin duplik.